Ny hitako hoe <hesitation> fomba angalan’ny kôlibria hoe energie ho anazy zao, izy biby faran’ny kely ambony tany eto raha resaky am- laha am'karazam-boro zany. De izy zany rehefa kely iny de tsisy poids zany izy <hesitation> hoe mamesatry anazy. Donc zany izy tsisy energie hoe lany be aminazy. Bakeo koa izy refa mitily regny, helatsiny afara any de tsy de mba hoe mandany energie zany izy mitily.